To ndamba nangi goddo, o yara ndiyam guldam o joda ha babal guldum wartan ndamba mai fudda jippugo sedda sedda ko Kuma o yaha asibiti o hebe lekkiji jamanu o yara o yamditan.